हां मैं बताई सकदू कि टोस्टर कन के काम करदू! टोस्टर एक बिजली का उपकरण छ। जब टोस्टर मा रोटी राखदिं, त उकनी मा करंट जाण लग्दो। टोस्टर का तार हीट होण लग्दीं, जैतकि रोटी के ऊपर ताप पड़ण लग्दो। ये ताप रोटी का दोनों तरफ सेंक दिंदी, जिसति रोटी करारी (टोस्ट) बण जांदी और खान म स्वादिष्ट लगदी।